Karazagna vônkazo? Karazagna vônkazo de maro, agnatiny zany zô hoe: manga, akondro, manasa, voasokona, voatango, borobodefo, zaty, paza, ampalibe, letisy.